уайымсыз яғни дәулетті өмір сүру үшін бай қыздарды іздейтін жігіттер көп
тіпті оған қалай қол жеткізуге болатыны жайлы үйретуге әзір адамдар бар арамызда
бұл қаншалықты дұрыс деген сауал қоғам арасында қызу талқылануда
бүгін бізде мұндай жайттардың ақ қарасын анықтамаққа тырысамыз
бұл пендеміз ғой ток шоуы және мен олжас сайлаубекұлы армысыздар
енді ортамызда арнайы шақырылған қонағымыз алмас мырза
сіз байдың қызына үйленемін деп айтыпсыз
қашан жоспарлап жүрсіз үйленуге
енді жоспарлағанда ол өзіміздің ы басты бір себеп деп ойлаймын
ы негізі өзім байлық деген сөзді қалай түсінетінімді айта кетсем
м байлық деген ол өзі басты пайда көрмеу керек байлық деген затты
ы байлықты ыыы ұстай алатын адамдар бар ы ол байлықты жеткізе алатындар бар жеткізе алмайтындар да бар
сіз енді қыздармен танысқан кезде оның бай екенін қалай білесіз сұрайсыз ба
жоқ әрине әрине сұрамайсың әрине ол қалай білесіз
мұның бәрі ы уақыт өте келе өзі көрінеді мхм
оны сұрап керек емес ол оны ешқашан сұрамайды негізі м ондай заттарды
сіз і өзіңізде пәтеріңіз ы көлігіңіз деген сияқты бар ғой
құдайға шүкір жеткілікті жетістікте тұрамын
яғни сонда сіз тең теңімен тең теңімен деп тұрсыз ғой сонда
иә өзімнің ойым тең теңімен болу керек деп ойлаймын
түсінікті енді ортадағы өзге жігіттеріміз бұл пікірмен ы қосыласыздар ма
жоқ жалпы мен сонда түсінбедім ы сонда сіз ана қыздың байлығына өзіңіз мысалы бақуатты отбасынан болып тұрсыз ғой сонда да
жалпы мен енді сіздерге айтайын ол сұрақ енді бұл орынды деп санамаймын
ол біреудің отбасының жаңағы қандай отбасыдан екенін мен айттым ғой құдайға шүкір жеткілікті
сонда арада махаббат сонда жаңағының байлығымен сондаймен шектеледі ме әлде арада сезім сондай
жоқ сезім әрине әрине жоқ егер де ұнатып қалсаң сонда не сен бай емессің анадай нең жоқ нашар екен ата анаң деп сонда тастап кетесің ә
жоқ а жүрегің ана қызды жаратып тұр
ол мәселе емес мен сізге мәселең не сенің қойған алдыңа қойған
мен жауап берейін десем толық жауап бергіздірмей отыр сондықтан өзім ойымды айтайын
мен сізді түсіндім сізді түсіндім иә сізді түсіндім сіз мені түсінбедіңіз
мен сізге айтқым келіп тұрғаны ы бай қыз алып мақсат ол мен өзім бай болып кетемін деген мақсат емес менікі
тең теңімен дейді ғой жаңа айтып отырғаны дұрыс
мысалы көп жағдайлар болып жатыр ғой енді ы білесіздер
ы әрбір адам досы бар немесе естиді осындай оқиғаларды
ы кедей қызға үйленген соң одан кейін оның шешесі күн көрсетпейді
ол сосын қайтсе де ы басқа неден шыққан соң ы тегі дұрыс ол жақта болмаған соң ол мысалы ы мәдениеті де көзқарасы да басқаша
мен енді айтайын бір ажырасқандар көп ы сондай семьялар
ы сол жаңа айтыватырмыз ғой мен келісемін тең теңімен деген дұрыс
ол енді көзқарастары да бір мәдениеттері де бір оқыған мысалы ол айтпаймыз оқымаған деп оны көп тәрбиелеу керек
ол қыз мысалы ы ол кедейлікті де емес енді қалай дұрыс айтсам екен
қолда бар нәрсені қадірлеу
иә қадірлеу жаңа айтып отырмыз ғой ы инабатты мәдениетті оқыған сондай ақылды қыздар болады
олар ы кедей болса да сол нені алып кетеді сол отбасын сол отбасыға сіңіп
ал көбінесе айтады ғой түк көрмегендігін көрсетіватады деп
ол енді түк көрмейді де одан кейін ана байлықты көреді де көбінесе адамды менсінбей сондай көкірегін көтеріп
бұрынғы қатарластарын менсінбей кетеді иә
тәрбие ол ондайды көрмеген енді ана байлыққа келеді де ол өзінің сондай түк көрмегендіген
сол кезде айтып жатады түк көрмеген жердікі ғой деп
сонда енді мен ойлаймын тең теңімен деген дұрыс мен мына бауырыммен келісіп тұрмын
ол жаңағы бай дегенді өзі айтып отыр ғой үйі бар пәтері бар
ол оған енді шылқыған байға мен осының байлығына үйленіп алып осыған тура байып кетемін деп отырған жоқ қой ондай мақсатпен емес
ол жаңа айтып отырғаны мен келісемін осы пікірге мен келісемін
түсінікті енді жалпы жаңа айтып отыр ғой неше түрлі қыздар бар дейді
енді өзіміздің жұбымызды қалай іздеуіміз керек қалай табуымыз керек теңімізді қалай жолдарын айтып көрсек
мынадай мәселе де ыыы бұрын қазақ тарихында да қазіргі дінімізге де салыстыратын болсақ екеуінің тұспа тұс келген бір жолымен айтатын болсақ
бұрын ата бабаларымыз не деген
бірінші қыздың тегіне қарау керек деген
екінші имандылығына қарау керек деген
үшінші байлығына қарау керек деген
төртінші сұлулығына қарау керек деген
міне осы факторлардың барлығы сәйкес келетін болса ол болады бірақ бұның барлығы болу деген шарт нәрсе емес
ішінде айтады ең бастысы имандылығы деген секілді яғни ол соның барлығына ұштасады түбінде үш факторды да алып кете алады деген сөз де
қазіргі уақытта сіз айтқан жаңағы сұлулық сұлулық соңғы сұлулық соңғы орында тұр ғой
қазір сұлулық сол бірінші орынға шығып кетіп тұр ма
жоқ сұлулық деген үш несі бар шығар деп өзім ойлаймын жаны сұлу иә мысалы құр келбеті емес қой енді

сіздер айтап жатырсыздар текті адам тең адам оның барлығын бай тұрғысынан түсіндіріп жатырсыздар
сонда сіздер ойлайсыздар ма қарапайым ауылдан шыққан қазақ отбасынан шыққан қыздың да тектілігі жоқ немесе мен сияқты
ы төмен отбасынан шыққан адамдарда тектілік жоқ деп ойлайсыздар ма
олар да да тектілік бар оларда да адамдарда бүгінгі сенің бауырым мақсатыңды түсініп отырған жоқпын
сен егер текті қыз іздегің келсе тең қызды іздегің келсе қарапайым ауылдан ауылдас бір жүрген қыздан да таба аласың
сенің қазіргі таңда көкейіңді тесіп тұрған мақсатты түсіндірейін
ол сен ана қыздың байлығына қызығу ғана
сен осы нәрсені деп айтып тұр ғой өзі
жоқ ол енді ол бүгінгі ауыл қала деп бөлмей ақ қояйық енді иә ауыл ауыл қала жоқ

ы мұндағы тақырып бізде ы сіздер әрине сіздер жігіттер ы өте мына сіз сияқты да әдемі бұл тақырыпты ашып айтып отырсыздар
бірақ сізден басқа қаншама сыртта адамдар бар
ы жаңа альфонс деп атаймыз ғой өздері жұмыс істемей өздері і осылай ер жетіп түрлерін жөндеп қана басқа байдың қызын іздеу мақсатында жүреді иә
ы сондықтан біз сол тақырыпты ашу керекпіз
сондықтан мен түсінбей отырмын сіздің осында келіп отырған ашып отырған позицияңызды
мен сөйлесем болады ма кешіріңіздер
мен сіздерді естідім ы мен сіздердің позицияларыңызды түсініп отырмын
ы бұл тақырып бойынша сіздің позицияңыз менің сөзімді бұрмалау басқа жаққа
мен өз сөзіме жауап беремін
өз сөзімді бірақ басқаны қаншама адамдар бар қазіргі жастардан
бұлар байдың қызын іздейді неліктен
өйткені тыңдаңыздар жұмысы жоқ жігіт венера ханым сіз
венера ханым тыңдаңыз ы сіз айтып отырсыз ы осылай альфонс сыртта жүрген адамдар бар
егер бұл жерде ы егер бұл мәселе болатын болса мен бұл жерге келмес едім
мен бүгіндікке өзімді альфонспын деп санамаймын
мен айттым сіз тыңдасаңыз жаңа бұған дейін мен айттым ы өзім жетістікте тұрамын құдайға шүкір бар
бірақ бүйтіп ыыы сіздер менің сөзімді бұрмалағандарыңыз мен түсінбедім
шыны керек ыыы мен жігіттердің барлығының атынан жауап беріп жатқан жоқпын мен тек қана бай қызға үйленемін деп
мен тек өзіндік пікірімді айтып жатырмын
сен бауырым айтқан сөзің де дұрыс
бірақ мен ол жігіт емеспін ғой мен ол жігіт сияқты алаяқ емес шығармын сондай секілді ғой мысалы мәселе
әр жігіт әр адам өз өзіне жауап беру керек қой мысалы
көпке топырақ шашпау керек те мына жігіттер бүйтіпті мына қыздар бүйтіпті деген секілді
әркімнің өзінің ойы бар мысалы
мысалы мен і өз басым мен үшін баяғыдан жаңағы қыздың байлығы ол менімен жаңағы қыздың бақытты болуы
яғни ол қыз бай болып жүр кедей болып кетеді ме қалай сонда осы жерді түсіндіріп айтшы
өйткені сен айтып отырсың да бай қызды іздеу болып тұр да мына жерде ше
мысалы бай қызды іздесем оның байлығы бар екеуіміз бақытты болып кетеміз
сендердің араларыңда сезім ертең екеуің қосып бас екеу болмай мал екеу болмайды дейді
кино бәрін қараватырмыз ғой
байлығына нетіп і байлығына қызығып үйленген адамдардың үйінде бақыт бар ма
бақыт жоқ қой

апай мынандай мәселе
мен бүгінгі тақырыпты былай байдың қызына үйленетін кедей қызды аламын деп
бай қызды аламын ба алмаймын ба
бауырым айта қойшы бай қызды алайын ба алмайын ба деп сізден келіп сұрамаймын ғой дұрыс па
ол әркімнің өзінің жеке пікірі өзінің позициясы
рас бізде әркімнің пендеміз барлығымыз да пендеміз ғой
тең қыз аламын деп отырсың сен өзің бай болып отырсың

ол менің өзім ал ондай жігіттер көп
қарамау керек мақсат қойып міндетті түрде міндетті түрде бай бай бай бай бай әке шешесі бай мол қаражаты бар именно сол қызды алатын жігіттер көп
айгүл апай қазір айтуға болмайды қазір қыздар да жігіттер де дайынға барғысы келеді
дайын үй дайын жұмыс айтыңыздаршы қыздар да балалар да бай бар жерге барғысы келеді
ол жігіт егер жігіт жігіт намысы бар болса намысы бар болса
сіз сіз жаңа ғана өз сөзіңізде айтып кеттіңіз кез келген жақсы жерге барғысы келеді бірақ оны сыртқа бірақ оны сыртқа шығара алмайды ойын
иә мен сізге айтайын ашық айтып отыр мысалдар көп
жаңағыдай қыздар енді бай қыздардың көбісі қазіргі кезде ана карьера дейді өзінің жұмысы жұмысбасты болып кеткен
бірақ көбінесе өздерінің жағдайын жасаған жаңа үйі бар машинасы бар ал енді жігіттер соған қызығады
өзінен он жас кіші ы жігіттерді сол ондай ол жерде махаббат жоқ бұл жерде байлықпен шектеліп тұр барлық нәрсе
толып жатыр енді толып жатыр енді сіздер қазір айтывотқан болашақта болашақта жастарға сіздер сондай сана беріп тұрсыздар ғой
абылай мырза сіз өзіңіз үйленген кезде қалай таңдадыңыз
үйленген кезде құдайға шүкір қызым әйелім қазір өзімнің жарым қарапайым өзім сияқты
бізде менде мүлдем ондай мүлдем ондай болған жоқ
арамызда бірінші біз да да да біз бізде байлық туралы әңгіме болған жоқ
біз бірінші сөйлестік таныстық жүрдік үйлендік
білдім ол да қарапайым мен де қарапайым бірақ мен оны білген жоқпын осы үйленерге дейінгі ол бай тұрады ма әлде кедей тұрады ма
маған жан дүниесі ұнады екеуміздің арамызда махаббат болды
сен неге ойлайсың біздің жан дүниеміз болған жоқ деп бізде де сол
мен мысалы біз бай емеспіз мен де қарапайыммын

мынадай мәселе аға сіз сіз өзіңіздің басыңызды ақтап алыватсыз да
еркек адам еркек адам байлыққа қызығып кетпеу керек
еркекте еркектей намыс болу керек
ондай мәселе неде емес бәрібір жүріп жүрген кезде бай ма кедей ма білініп тұрады
бірақ бір біріне ы жақсы махаббат болатын болса рухани байлық олар да көтеріледі олар да жақсы тұрады иә кейін олар да бай ы бай болып кетеді
ол анадай мен сізге тиісіп жатқан жоқпын
өзіңізде махаббатыңыз болды деген сіз өзіңіздің махаббатыңыз жайлы историяны айтыватсыз да
ал бұл жігіт өзінің махаббаты ертең болатыны жайлы история айтыватыр да
ал бізде айтатын кісі біз байдың қызын іздеп біз бай бай болса егер біз тең теңімен тезек қабымен

пәлсапа да мына жерде пәлсапа хабарды ашайық құрметті нелер достар айгүл апай бір секунд
танысқан қызы егер де тегі дұрыс бай болмаса ол алмайды
себебі өзі текті өзі бай мінекей мәселе сонда
байлық деген нені қалай түсініп тұрсыз

а байлардың қызы тек сондай болады
өзімді бай санаймын
байдың қызы тек сондай болады себебі ол мұқтаж емес
өзіне текті қыз аламын деп өзіне текті қыз аламын деп отыр
ал сіз айгүл апай өзіңіз қызыңызды текті адамдарға бересіз ғой солай ғой
неге бермеймін өзіңіз айтып отырсыз неге бермеймін деп
вот әр ата ана әр ата ана өз баласына жаманшылық тілемейді никогда
әр ата ана әр ата ана өз баласын өз баласы жақсы жерге шықса адамгершілігі жақсы жетістігі бар
мол адамдарға шықса деп қалай любой ата ана
ал енді мынадай мәселе ал енді мынадай мәселе сол малышканы іздеп отырған бұл жігіт
мысалы мысалы мысалы адамгершілігі тыңдайықшы адамгершілігі бар адамдар бар мысалы бай адамдар иә жетістікте
адамгершілікке мол адам керек пе
тыныштық тыныштық сақтайық мен сізді тыңдадым сіз мені тыңдаңыз енді
мен тыңдай алмаймын мен сол по ходу
шамалы бір бірімізге сабыршылық сабыр сабыр сабыр
передача сияқты болып кетті де бұл жігіттің де өз ойы бар ғой
сол ойын біз тыңдап уже соған соны а
бірақ енді сондай адамдардың балалары ей сен байсың сондай балалардың адамдардың балалары бар екенін біле тұрып сен анадайсың сен мұндайсың не сонда байдың
байдың қызы бақытты болуға не жарамайды ма не сонда
ол да біреудің баласы жарамайды ма не сонда
ол не адам емес пе сонда
адам адам ол менің айтып тұрғаным бұл мәселе әр адам өзінің қалауымен алады тең деген тең деген өзіме ұнайтын тең деген
арнамызда қысқа ғана жарнамалық үзіліс
бізде қызу талқы жүріп жатыр арнамыздан алыстамаңыз
бұл пендеміз ғой ток шоуы біз қызу талқылауды жалғастырып жатырмыз
енді біз қазір енді ы жігіттер жағын жаңа қарадық қой қыздар жағын сұрайықшы
қыздар танысқан кезде сіздерге сұрайды ма оны
жас қыздар отыр ғой қыздардан сұрайық та ол жағын
сұрайды сұрайды негізі бірден танысқан кезде сұрау деген болмайды өйткені қызды үркітіп алу деген болады ғой бұл жерде
егер де жігіт бірден келіп ы сенің байлығың осындай ма ата анаң жағдайы қалай немесе өзіңнің жағдайың қалай десе мен оны қарапайым альфонс ретінде көремін
өйткені не үшін мен баймын маған тек қана енді ақша жағынан емес маған моральдық құндылық керек те
мен ондай сұрап тұрған адамды мен сатып ала алмаймын
мен оның орнына одан да қымбат нәрсе сатып ала аламын
сондықтан ондай сұраған сіздің өзіңізден сондай сұраған кез болды ма
ы өзімнен сұраған кез болды деп айта алмаймын
негізі былай намектар тасталынады бірақ оған бәрібір жауап бергім келмейді неге
өйткені мен ы кез келген жағдайда өзімді алып шығамын және ы өзін маған сататын жігіттерге мен ешқандай көңілім бұрмайды
түсінікті әйгерім сізде мұндай жағдайлар кездесті ме осылай сізден сұраған
әрине тіке айтпаса да сен байдың қызысың ба или әке шешең қайда істейді демесе де бірақ жанамалап сұрақты береді
қандай сұрақ былай былай былай
ммм бірінші жоқ қай көшеде тұрасың көшемен бірінші анықтайды иә жаңағы левый берег правый берег
коллегалар қай жерде істейді деп
мен енді өзім бір жыл болды астанаға келгеніме
бірақ бес жыл бойы мен өзім жетісайдікімін сол жақта тұрдым мен сол жақтың енді нелерін айтып жатырмын
мхм қай көшеде тұрасың соны бастайды все сол әрі қарай кетеді әке шешең
мен айтайын қазір олжас шыны керек сіз жетісайдың көшесін жатқа білесіз бе
міне осы бағдарламаға сәйкес иә ы малышка на миллион дейді мысалы көбі он жас он бес жас кіші жас жігіттер
күнкөріс үшін осындай үлкен тәтелерімізге үйленіп жатыр ондай көп тойын жасап
ол тойды мысалы ы келіншек жасайды
олардың ы жағдайы бар ақшасы бар үйі бар ол оны жақсы көрмесе де енді күн көру керек
сосын ол мысалы оның туыстары келемін десе оның туыстары кірмейді
оның туыстарымен достарымен араласпайды
ол үйде жаңағы айтқандай күшік күйеу ол кәдімгідей авторитеті жоқ
ол енді намысы жоқ жігіттер намысы жоқ жігіті ғой олардың мысалы
өзімізде қаншама көріватыр ғой ондай случайлар иә иә
солай керек маған деп жазады
жаңа өзіміз хабарландыру туралы айтып кеттік
біз сол хабарландыру бойынша ыыы байланыс телефонына хабарластық
екі номерге звандадық
біреуі өшіріліп тұрды сөндірулі тұрды екіншісі жауап қатты
қандай жауап қатқанын бірге тыңдайық
алло алло сәлеметсіз бе бұл әли ме екен иә
мен сіздің номеріңізді ғаламтор желісіне берген жарнамаңыздан алған едім
ммм сіз қандай қыз іздеп жүрсіз
машинасы ақшасы квартирасы мхм
менде бәрі бар ал сіз маған не бере аласыз
ммм махаббат менің жасым отыз бесте сіз қаншадасыз
жиырма бесте жиырма бесте мхм ал кездесуге қалай қарайсыз
я непротив давайте жақсы онда мен сізге хабарласамын
жаңағы хабарландыру бойынша хабарласқанымыздағы жауабын өздеріңіз тыңдадыңыздар
сіздің пәтеріңіз көлігіңіз бар болса міндетті түрде кездесемін махаббат сыйлаймын деп отыр
бірі сөйтіп сұрайды шыны керек жаңа қыздар айтады ғой былай былай сұрайды деп былай сұрамайды
кәдімгідей міне мысалы дос қыздарым бар көбі тұрмыста емес жағдайлары жақсы
жағдайлары барлығының үйі бар машинасы бар бірнеше үйі бар
солардікі бірінші сұрайтыны машинасын көріп қояды ғой сол кезде уже сұрайды қай көшеде тұрасың нешедесің сенімен ыыы кездесуге болады ма деп сұрайды
негізінде бауырымның талғамына мен ризамын да өз басым
ыыы жалпы мен былай айтар едім бұл мәселені
бұл мәселе жалпы біздің қазақтың қазақ ұлтының қазақ халқының байлығына байланысты шығар деп жатырмын да
неге десең әр қазақтың қызының үйі болу керек он сегізге толған он алтыға толған
әр қазақ қызының сәукелесі болу керек ы жүз мың доллар тұратын да
біз оған әлі жете алмай жатырмыз
соған жете алмай жатқанның арқасында біздің жігіттер қазір ы талғаудың үстінде жүр ол талғау да дұрыс
мысал үшін қазіргі қазақтың ы қыздарын шығарып салған кезде бүкіл төсек орнымен шығарып салып жатыр дұрыс па иә
салт жасау салтымызда қалыптасқан дүние енді бес алты үй қалай әпереді әке шешесі
ол әке шешесі сіздің бәрін бірдей көріватсыз
жағдайы бар адам бар жағдайы жоқ адам бар ғой
күйеуге тисін жағдайы жоқтар жерде қалсын деген әңгіме жоқ қой
жоқ жағдайы жоқтар жағдайы жоқтар дегенде сіз ыыы жоқ олай айтпаңыз сіз ондай байлығы бар адамдарға реклама жасамаңыз
ол ертең сонда байлығы бар емес мен былай ойлаймын
бәрі барлығының байлығы болады и соған жетеді бірақ ы бауырымыздың бауырымыздың талғамының негізінде ар жағында түйсік жатыр
сіздер оны аңғармай жатырсыздар да
ол байлықты ұстай алатын адам бар деді ұстай алмайтын адамдар бар деді да
біз қазір қазақтар байлықты ұстай алмай жатырмыз мен
жүз пайыз айтар едім енді әр қазақтың үйінде айтайық бұл жігіттің іздеп жүргені жаңа айтты ғой үйім бар деді бар ғой бауырым үйің да
жұмысы бар ақырын жаңағы қызметін істеп жатқан
егер қыз жағынан да сондай болатын болса бұлар өнеді өрбиді
егер ыыы жаңағы тексіз қызға үйленетін болса бұл жігіттің күні не болады
ол ақылды вообще түсінбедіңіз ғой сөзіңізді ше
сіз қазір айтыватсыз тек қана жігіт бай адам бай адамды іздеу керек сонда махаббат қайда қалады соны айтыңызшы сіз
сезім сонда керегі жоқ па
айналайын сен жаңа ма махаббатпен үйлендім деп жатырсыз ғой да
жоқ сіз махаббатың не екенін осы уақытқа дейін түсінген жоқсыз әлі
іздеп тұрмын деген жоқпын кездессе дедім
сіздер қазір жалпы айтыватсыздар
сен ы үйленбейсің жүре бересің сен
уақыт өтіп кетеді
алла бұйырса алла бұйырса алла бұйырса болады материальный да бай қыз тап
аға алланың дегені болады
солай айт алла бұйыртса солай болады маңдайыма жазса мен ы байдың қызын аламын де бітті
ы бір сұрақ қояйыншы алмас мырза
ы сіз бүкіл нәрсені өзім жеттіңіз жағдайым жақсы дедіңіз ә
мен де солай айта аламын бүкіл нәрсеге өзім жеттім жағдайым да жақсы шүкір ата аналарымда да бәрі жақсы
енді екеумізде бәрі идеально сезім бәрі бар
бірақ ы үйленетін кезде мен сізге сұрақ қоямын сіз маған өз билігіңізді бере аласыз ба
өйткені сіз сияқты жетістікке жеткен адам сіздің алдыңызда мен басымды игім игім келмейді
сол кезде сіз маған билігіңізді бересіз бе м
мен сіздерге мынандай бір қызық айтайын
деген сөз шығады ғой сонда
мен айтайыншы мен айтайыншы мен айтайыншы жарайды
мен түсіндім мен түсіндім сіздің сұрағыңызды жақсы сұрақ
ы мынандай бір күні бір тойда болдым бір тамада дейді
ы үйде бір әйел айтады екен үйде бастық кім дейді әйелден сұрайды
әйелі айтады екен үйде бастық ы еркек еркектің бастығы мен дейді
мен өзім ы мысалға болашақ күйеуімді таңдаған кезеңде мен барлығына қарадым шыны керек
өзім мен жағдайы жақсы отбасынан шыққанмын бірақ мен жігіттің барлығына қарадым
өйткені тең теңімен тезек қабымен аш бала тоқ баламен ойнамайды
әрине заң алдында конституция алдында біз теңбіз
біз орта тап өкіліміз заң бойынша біз солаймыз бәріміз орта таппыз біздің қазақстанда
бірақ негізі адамдар бөлінеді
адамдар көшеге бөлінеді адамдар пәтерге бөлінеді қызмет те бөлінеді барлығы бөлінеді
енді мен өзімді айтайын
ы мен де жағдайға қарадым
оның әлеуметтік жағдайына қарадым мамандығына міндетті түрде қарадым
әке шешесіне қарадым ы оның болашақтағы қызметті қалай алып кететіндігіне енді барлығына шыны керек қарадым

қарадым екі жыл қарадым екі жыл қарадым
оны мен мойындаймын қарадым
оған дейін шыдаған ана жігітке рахмет әрине рахмет қарадым
өйткені меніңше бұл ретте қыздардың көзқарасы енді келешекте бұл мені жігіт асырай алады ма баламды асырай алады ма деген көзқарас па
иә әрине көзқарас ол жоқ былай да бұл жер ал ол саған қарады ма әрине қарады
ы жалпы барлық адам қарайды шындықты айтайық та қарайды өмірде бар нәрсеге қараймыз
екеуі бір бірін жақсы көріп қалды
айнұр экстренный экстренный экстренный экстренный болып қалды ал сонда не істейді
жоқ бала да жетім қыз да жетім арғы жағын біліп қалды арғы жағында жоқ екен
болмау керек жиырма бірінші ғасыр қайдағы экстренный
семья оны екі айдан кейін үш айдан кейін білді не істейді не істейді сонда осы жігіт
байдың қызын іздеп жүріп ол деген солай соғысып қалды ғой
жоқ апа мәңгілік махаббат деген жоқ ол сыйластық бар ол түсіністікке жалғасады бар бар бар бар бар
сабыр сабыр айгүл ханым
енді жаңа мына жерде тұрған апайларым ағайларым сөздеріне түсінбей тұрмын да
сіздер қазір анадай қылып жарнамалап сендер кім балаша жігіттер жігіттер қыздар сіз тұра тұрсаңызшы
жоқ сіз таңдап қойдыңыз ғой бағана сіз айтып отырсыз ғой екі жыл жүріп таңдадым
жігітім бәрі уже дайын готовый бар жағынан қарадым деватсыз
қазір енді тұра тұрсаңызшы енді мені тыңдасаңызшы
оны біз болашақ жастар біз ондай ондай жарнама жасамауымыз керек
біз ертең болашақ ы өсіватқан жастар олар олар ойлайды а значит ана өскен әпкелеріміз ағаларымыз қараған ғой
значит ана қызды қарасақ ей мына қыз ей керегі жоқ мына қыз ауылдың қызы жаңағы жағдайы жоқ мына қыздың
мына қызды вообще кім алады
жағдайына қарамау керек бірінші очередь
әлеуметтанушылардың зерттеуі бойынша енді сүйіп үйленгендердің он сегіз айдан кейін махаббаты сөне бастайды екен
отбасылар он сегіз айдан кейін бір жарым жыл айдан кейін иә
бұл әлеуметтанушылардың зерттеуі бірнеше отбасымен өткізген
сондағы отбасы тек сақталып қалады егер арасында сыйластығы қалса
яғни мұнда ең маңыздысы сүю де емес сыйластық болып тұр ғой енді бір бірін сыйласа иә самое главное миллионда
ең бастысы олжас мырза қазіргі таңда біздің ең басты проблемамыз ол адамдардың әйелдердің қыздардың жігіттердің адамдардың жаңағы статусына емес
ыыы басқа бір басқа зат ммм жаңағы жан тәніне емес статусына қараған мәселесі
мысалы сіздер отырсыздар иә жастар
көбінесе қазіргі таңда ы сіздердің өздеріңнен де көріп отырмын маска киіп алып ы маска менде өзімде үш ұл бар
ы негізі қандай келін алады деген білмеймін енді әлі оған дейін жету керек
өзім тұрмысқа шыққанда ы тұрмысымда тойымда бір жай асханада өткен
ең бірінші алған ы мебеліміз жаңағы кір жаятын темір болған ол әлі де бар
ы солай басталды бәрі әлі де солай бай не бай емес не кедей емес болып отырмыз
бірақ қазіргі таңдағы проблеманы аша кетейін
жастардың қазіргі кезде маска киіп алып иә өздеріңіз де отырсыздар әр үйдің еркесі болып аяқтарыңызды студияда былай шайқап сөйлеген кезде иә
бұның бәрі адамның ешқандай да ы жан тәнін үйлену і үйлену үшін ііі есею керек адам
есею жаңағы баю үшін де адам есеюі керек
сондықтан ы ең бастысы соның бәрін ысырып тастап ең бірінші адам статусқа да байлыққа да қарамай өздерінің санасын есейте білу керек
түсінікті аз ғана қысқа ғана жарнамалық үзіліс
бағдарламаның келесі бөлігінде қазіргі заман ер азаматтарының психологиясын білетін боламыз
арнамыздан алыстамаңыз
бұл пендеміз ғой ток шоуы
біз жаңа ы ер азаматтардың психологиясы туралы айтып отырмыз ғой
ер азаматтар қазір бұрынғы ер азаматтармен салыстырып отырмыз
қазіргі ер азаматтар қалай сонда ы төмендеп қалды ма өзінің өзін өзі бағалауы
батылдығы жоқ жағдайы жоқ сондықтан да олар намысы жоқ жақындауға да қорқасың
ақша проблеманы шешетін болса ол проблема емес ол шығын
соны шатастырып алмайықшы
біз бұл жерде проблеманы шешіп шығынды шешіп жатқан жоқпыз достар
жалпы әйел адам еркек адам болсын болашақта жарын таңдаған кезде адамгершілігіне жаңағы пысықтығына жұмыс істей алады ма ертең болашақта ана бізді асырайды ма
ертең семьясын асырайтын адам ба солай таңдау керек қой
алады да оны ей байлық әке шешесін әке шешең бай ма оның әке шешесі пысық болған шығар ертең ана бала тупой болса ана байлықтың бәрі кетеді ғой
қоғамның басты проблемасы қазіргі жас жігіттеріміздің шектен тыс эстетикаға беріліп қолдарына әйелдермен бірге жарысып сақина тағуында шаштарын өсіруінде
осындай байқуатты әйелдерге ұнау мақсатында өздерін өзгерту мақсатында маска киіп алып шектен тыс жақтануында проблема
осыны шешу керекпіз мхм
шектен тыс маска киюде емес кейбіреулер маска кию үшін деп ойлайтын шығар
бірақ біз бұл шаш үлгісін біреуге ұнау үшін емес біз өзіміздің түрімізді өзіміз өз өзімізге ұнау үшін істеп қой
жоқ басты мәселеге айтып қой сіздер ұнау үшін істейді дейсіз де бірақ ол біз өзге адамға ұнау үшін емес
біз бірінші өз өзімізге алып өз өзімізге ұнау үшін біздің өзіміз сондай нәтижеге жеткіміз келеді деген мәселеге
келбетіне өзіміз өзіміз үшін қараймыз деп
бұрын бізге мектепте ұстаздар айтатын егер сабақ киініп келсең бәрібір ы әйел ы қыз жақсы киіну керек
ер жақсы киінуі керек өйткені олар жақсы киінеді бір бірін бір біріне жақсы көріну үшін
яғни ол ең бастапқы сонда ол ы тек өзі үшін ғана емес қой басқалардың көзінше де әдемі көрінгісі келеді ғой
оның несін жасырамыз
соны айтып отырмын ғой ана байдың қызы ертең ана ы лягушкаға ұқсап тұрса мына қалай алады ана байлығын біліп алып тұр
алайын деватыр ал келсе соны таныса біреуі ғана айтады
ол адам емес пе біреудің қызы ғой да
пенде ғой деп сен аласың ба соны
ол енді біреудің қызы ғой
жүрегіңе жағым болу керек
ал өзіңнен мына мен например жасым он сегіздемін да он сегіздемін сенен ұзынмын денем бар қыз но менің миллионым бар
сонда сен қасыңда жүргенде ана ол бар ғой өзіңде бейнесі өзіңмен қатар болмайтын сонда аласың ба
сіз неге сөйтіп айтасыз лягушка деп сізбен келіспеймін
ол мысалы мүмкін жан дүниесі ол мүмкін сондай адамгершілігі мол

жоқ мен сізбен келіспеймін
ол да тұрмысқа шыққысы келеді
ол әдемі болмаса неге сіз сөйтіп айтасыз
ол мүмкін жан дүниесі ол адамгершілігі мол пысық әйел болса пысық білімді инабатты болса түрі ғана түрі ғана ақ түрі ғана ақ менің ұлым
бұрын ы мана жаңа ертегі кейіпкері айтып кетті ғой ол ертегі кейіпкерінің өзі бір сұлу қызға қызға соңында айналып кетті ғой
ләйла мен мәжнүн оқиғасын айтатын болсақ ләйла өлгенде мәжнүн бір ай жылаған
сол кезде хан айтыпты ей ана мәжнүн жылап жүр алып келіңдерші көрейікші ләйласын үйленіп кетіпті ғой басқа біреуге дейді
сол кезде ләйласын алып келсе қарапайым түрі бұзылып кеткен бір қара қыз екен
сөйтсе уәзір айтады дейді хан сіз ана жігіттің көзімен қарасаңызшы деп
сіз бұл мынандай мәселе де адам әдемі болып туылуын қандай да жағдайда туылуын өзі таңдамайды ғой мысалы
ал ол жетеді сол соған жетуге тырысады
ал осы мәселеге а ұнамай тұрсың ғой ұнамады ғой енді не істейсің
бірақ оның миллионы көп болып тұр сонда аласың ба
қазіргі қазақтың жігіттері өте нашар неге
бұл мәселе өте күрделі мәселе
қазақтың жігіттері өте нашар
осыдан көтерілуіміз керек
сізге сізге сұрақ қояйыншы қояйыншы сізге
сіз жаңа сөздің басында өзіңіз де айтып кетесіз мынадай айтып кетейін
бір бірімізді тыңдайықшы мен
сұрақ қойып жіберейінші мына жігітке
намысы жоқтар толып жатыр
кімсіз ұлтыңыз кім қазақсыз ба
қазақ қазақ қазақ бола тұра сіз қалай қазақтың еркектері нашар деп айтасыз

мынандай жағдай мынандай жағдай тыңдаңыздаршы ы
жай тыңдаңызшы тыңдаңызшы айгүл апай тыңдаңызшы
алғыңыз келеді тек соны айтыңызшы маған тұра тұрыңызшы басқа ештеңе керек емес тұра тұрыңыз
ы қарапайым адамдар бар действительно қарапайым адамдар бар
мынандай жағдайлар болады өмірлік жағдай бәріміз қарап өмірлік жағдай қарапайым қыздар бай жігіттерге күйеуге шығады
сонда мынандай болады ы енелері мысалы күйеулері жағынан да ол басында бәрі жақсы болады бәрі үй болады үйленеді бәрі жақсы болады
міне бірте бірте ыыы қызға ы шамалы өз өзін орысша айтамыз ғой дискомфорт сезінеді
сонда ортада әлеумет иә теңсіздік деген содан басталады әлеуметтік теңсіздік
иә сондай әңгімелер басталады
біздің қазақтарда сондай әңгіме басталады сондай басталады қазақтарда сондай әңгіме болады міне
ақылды адам болса ондайларды айтпайды
мен өмірлік ситуацияны айтыватырмын сізге
бұл өмірде болатын ситуация әркім жоқтамайтын шығарсыздар
бұл бәрімізде болады ондай бәрін де бәрі де біледі бәрін де естиді
бәріне көніп бәріне төзсе бәрі жақсы болады
жоқ ол ол ол иә ондай да бар ондай да бар
ондайда күн көрсетпейді сен мұндайсың сенің артыңнан төсек орын келген жоқ сенің артыңнан мынандай нәрсе келген жоқ сен оқымаған сен оқымағансың
басталып тұр ғой манағы ана әйел адам дейтін еркекке айтады сенің астыңдағы машинаң менің әкемдікі сенің жұмысың менің көкемдікі
содан екеуі арасында проблема бала қайда сосын екі ортада еркек жынды болады
әйелі былай сөйлейді
тыңдаңыздар екі жақтан да жақсысыңдар иә сонда
бірақ мен ы аса қатты проблема басқа ы жағдайлар бойынша болады деп ойлаймын
ол мәселе уже басқаша қаралады

жоқ енді қазір ы жігіттер бай қызды таңдауға қарсы эмоция керемет шығып жатыр
қыз бай жігітті таңдаған кезде былай даурықпаймыз ғой деймін иә біз
себебі ер адам ол жігіттің міндеті асырау әйел адамды отбасыны отбасын жеткізу жігіттің
дүние не болды жаңа айттыңыздар дискомфорт туындайды деді иә
сіздердің дискомфорттарыңыз тек қана ата ана есебінен алынған болып тұр да менің әкемдікі менің ағамдікі деген
ал егер де екеуіңіз де жаңағы өзіндік даму процесімен бүкіл нәрсеңізді жағдайларыңызды келбетіңізді жан дүниелеріңізді керемет қылып қыз да жігіт те жасап алды екеуі қосылып үйленді
бірақ екеуі де екі жаққа тартады
сол кезде екеуі де уже қатайып бүкіл нәрсесін аларын алып қалған өзіндік ой пікірі бар сол кезде қайсысы жібуі керек
әйел адам ғой әрине неге әйел жібиді өйткені тең теңімен деп алынып отырған нәрсе
кімнің ақылы сана сезімі жоғары кімнің ақыл сана сезімі жоғары сол сол сол отбасыны ұстап қалуы керек
негізі ол айырылысып кету деген ондай болмау керек ондай әңгіме
ондай бізде қазір сондай проблема қазір

сондықтан алған әйелдерің алған әйелдерің ақылды болуы керек
бәріне көну керек төзу керек қой осы мен жолдасымды ұятқа қалдырмай ұятқа қалдырмай көтеріп соның сөзін сөйлейін деуі керек
алмасқа алмасқа бір алмасқа бір сұрақ қойғым келіп тұр кешіріңіз тыңдау керек
сіз егер ы бай қызға үйлендіңіз делік
жаңа айтып отыр енді сөз і сөзбен сөз кикілжің болады деп отыр сіз соңғы сөз өзіңізде болатынына сенесіз бе
сенімдімін шаңырақты ұстай аласың ба өзің сенімдімін сенімдімін әрине әрине әрине
әйелің келіншегің айтады қалай екі жыл уақыты болады ғой оның
жоқ жоқ жоқ бізде неге біздің қазақтың сана сезімінде осындай проблемалар туады
адам деген бір біріне көкіректігін танытпауы керек
сен отбасы болдың ба бітті отбасы болдың ба сен әйеліңді егер егер мықты еркек болсаң сен әйеліңді бағындыра аласың
неге сен еркек иә бағындырасың бағындырасың әйелің сыйлайтындай қылу керек
әйел сыйлау керек әйел сыйлау керек
алысқа бармаңыз міне гүлназ деген қарындасым отыр екен қасымда иә
бұл да сен бұның да үйі бар екен бұның да машинасы бар екен
әке шешесі сенікімен қатарлас шығар
мүмкін осы қызға құда түсесің а
жоқ жаңағы қыздың айтқанына қарағанда
оның бәрін мен шешпеймін оның бәрін уақыт шешеді
қораға тығыватқан адам сияқты болып отырсыз ғой жоқ мысалы мысал үшін деп айтып жатырмын да мысал үшін
бірақ махаббат жоқ а неге таныспасқа сіздерге
уақыт шешеді адам бір бірімен араласу керек
бір бірін ұнату үшін передачадан кейін араласыңызшы екеуіңіз
түсінікті ы бағдарламамызды бағдарламамызды қорытындылайықшы түйінді ой айтайықшы
сонымен қандай ыыы байламға келдік
микрофон микрофон беріңізші жоғары жаққа
мен осы жерге көрермен ретінде келіп отырмын
сіздердің ойларыңызды барлықтарыңызды тыңдадым жаңағы
гүлжазира ма қарындасым сұрақ қойды мен бай болсам сіз бай болсаңыз біз үйлендік біз бір аптадан кейін семьядағы рольді кімге береміз маған бересің бе деп сұрады
егер бұның байығаны мен дұрыс емес деп ойлаймын себебі кез келген ақылмен дұрыс байыған адам өзінің келіншегін білу үшін әр әр кезде өзі дұрыс жол таңдайды
менің осы жалғыз қорғап отырған адамым мына апайдың сөздері үлкен әсер қалдырып отыр
өйткені өзіне деген құрмет апайдың баласы емес өзіне деген құрметі сенімі мықты
себебі өзіне кез келген сенген адам өзінің баласына дұрыс тәрбие береді көрдіңіз бе
мен сізге соңғы өзімнің ойымды айтам себебі мына жігітке келіп отыр да бұл
ыыы білмеймін не үшін не айтыватқанын тақырыпты қараңыз малышка на миллион депті
если ол сұрақты өзі үйде шешіп келмеген болса не үшін келеді
енді осы жерде бір рольді ойнамақшы болса до конца ойнап бермейді ме
бұл жерде каждый бәріміз айқайлап ше сөйлеватырық
соңында келетін болсақ сіздер махаббат дедіңіздер махаббат ол әрқашан бар ғой адамның мысал үшін түрлі сатылар бар
кейіпкеріміз болып отыр ол қараңыз онда махаббат дейді махаббат деген не деп сұраватсыздар бар ғой
барлығыңыз ойларыңызға келеді махаббат деген менің ойымша махаббат деген менің ойымша адамдардың бір біріне құрметінен басталады бірінші
ол екінші бірінші өзіне деген құрметі кез келген адам өзіне қандай құрметтесе оның махаббаты бүкіл бір өмірге
себебі сіздер өздерің ата аналарыңызда әрдайым да махаббат бар деп таңдап көрсетесіздер
қабылдамасаңдар рахмет қалай деп бұл жерде қазір айгүл ханым бұл жерде қазір нақтылап кетейікші
алмас болмайды сіздерді біз әдейі шақырдық па сіздерге пікір айтқызуға ы мәжбүрледік пе айтыңыздаршы
қазақта мынандай мақал бар бай мен бай құда болса арасында жорға жүреді дейді кедей мен кедей құда болса арасында дорба жүреді дейді
бай мен кедей құда болса айрылыса алмай зорға жүреді дейді
сосын жаңа әлеуметтік теңсіздік қателесесіз
менің күйеуім менен төрт жас кіші түсініп тұрсыз ба төрт жас кіші
сондықтан да ыыы біздің арамызда махаббат болды
әлеуметтік жағдайымыз бірақ мен оның жағдайына да ақылына да санасына да білім тіпті мамандығына да жоқ енді мына жігіттер бәріне қарадым
өйткені ол менің таңдауым боларсыңдар ол менің таңдауым жоқ жоқ ол менің таңдауым
айнұр ханым бағдарламамызды түйіндейікші
осы иә басты кейіпкерлеріміз жігіттер сөйлейді жоғарыда бүгін бүкілі бүкіл бүкіл талқылауды үнсіз тыңдап отыған апамызға сөз берейікші
қандай ой түйдіңіз қандай байламға келдік
мен ы айгүлмен айгүл де не айтты сол бәрін дұрыс айтты теңмен тең
түсінікті апамыз енді те қана байдың қыздары тұрмысқа шығып кедейдің қыздары бәрі қалып кетеді ме олар
не болады сонда сонда кедейдің қыздары қалып кетеді ме бәрі тек қана байдың қыздары тұрмысқа шығып
мен ойлаймын ы жігіт ең басты баға білуі керек бағу керек м жағдайы болу керек
мысалы ы қытайда егер де жалақысы жігіттің жалақысы аз болса қыздікінен бермейді қызын
ы сосын жаңағы ы түркияда ы қырықтан асқан жігіттер өте көп екен оларда да бермейді қызын бағу керек
сосын бізде қазақстанда айтады ең басты бағу керек баға білу керек
ол бай болсын кедей болсын байдың қызын да алғанда ол жігіттің жақсы білімі ол қызды баға білуі керек
түсінікті ол байдың қызын алғанда ол байдың қызын ыыы енді ммм онымен қалай тең болуы керек білім жағынан ол жігіт

ал бұл жерде м мен айтайын деп едім ы жаңағы жігіттің егер де білімі жақсы болса тәрбиесі жақсы болса ол бай қызды алып тұрса ол қыздың жаңағы
ыжақсы текті жерден шықса онікі де тәрбиесі жақсы болса әрине жақсы болады ол семья
жар іздегенде қалтасындағы қауқар емес жан дүниесінің жауһарына қарап алған жөн сияқты
бірақ келешекте бақуатты өмір сүргісі келетіндердің бұл қадамын айыптау орынды ма
қайткенмен барлығымыз да пендеміз ғой
аман сау болыңыздар